स्वित्झर्लंड हो देश आपल्या खवपी पदार्थाक खूप जाणां असलो देश। सगळ्यान बरोम चॉकलेट ह्या देशान करतात। आनी ह्या देशान सगळ्यान कमी अपघात जाता। हांगारली लोका तशी ख्रिस्ताव असा।